أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي كان الإنتقال من مدينة جديدة للدراسة، هذه التجربة فتحت لي آفاق جديدة، الأصدقاء من خلفيات مختلفة، عرفت أصدقاء مرة كتير، مما أثر على طريقة تفكيري ورؤيتي للعالم، عرفت أشياء كثيرة ما كنت أعرفها من قبل.